Raha za alôgnany le hoe mandeha magnano dia an-tongotro agnaty ala regny, raha homaniko voalôhany malôha miomagna ara-tsaigny za tsy mila ma- mavozovozo am'raha jiaby ataoko agny sao sagnatria ohatra na misimisy ôlogno mandeha manafitafika an-tegna, avy koa an-tegna mila managna fitaovagna zany iarovan-tegna mba ahafahagna ino izy ty miaro tegna zany de tsy adino koa ny rano sy sakafo satria mafimafy dia an-tongotro zaigny ai de an-tegna tsy mindainday zava-marangitry hely hoe sao de misy ôlogno fao magnendaka akagny agnatin'ny ala akagny tsy raha hain-tegna aby raha misy akagny ke de tsy adino koa torche a aligny baka andro ohatra hoe aligny andro regny de mampiasa torche an-tegna.